लाइट ब्लू कलर ते में सोचंतु सबसे पहेल क्लियर स्काई के बारे में। फिर सोचंतु ऐश और स्नो के बारे में इनको कलर जो है थोड़ो सो लाइट ब्लू होंतुए। और फिर बाकी बाद जो है कम वाटर के बारे में बैयुको कलर जो है लाइट ब्लू होंतुए। बाकी बाद जो है में थोड़े से लाइट ब्लू इमोशंस के बारे में और जाए हम एसोसिएट कर सकते हैं। सिंबल के बारे में पर्सनल करेक्शन के बारे में जो है हम लाइट ब्लूये एसोसिएट कर सकते हैं।